To mi miili noone boɗeeje kam, walaa ko warantaani to ɓernde, banaa, kankanaa. Gam kankana ɗo, nder maaju ɗon mari noone boɗeeje. Dembo, ɓiɓɓe leɗɗe ngonta ɗon, belde ɗe ndiyam belɗam nafoojo njamu ɓii Adama.